Okey ehh ɨó chile yaá kuí, yaá kuí morrón, yaá kuán, yaá ku'aá, yaá nanani pico de gallo ka kaan ya'a nanani chilpiquin, yaá io inka yaá kani luli yaá chiapas suan ka ka'an ya'a chi yuan ka ya'á yuan yaá ichi yuan ɨó ja ɨóí ya'a ka yeé nayu ya'á.